Gny fomba fandrambesa antsoratsy tsy misy halino, tsotra avao. Rambesinao raha iny soratinao anaty taratasy na anaty cahier na anaty carnet, atanao mazava soa. Lafa mazava soa raha iny, vakivakinao matetiky la tsy halinonao iny fa la mipetrak'ao avao ndra ombia ndra ombia.